अब, जैसे सिंगापुर के बारे में देखा तो, शहर के बीचों-बीच अंग्रेजों द्वारा एक वानस्पतिक उद्यान बनाया गया है, जो वहां के संरक्षण और शिक्षा को दर्शाता है। शिक्षा में सिंगापुर बहुत आगे है, वहां वैज्ञानिकों के लिए भी संस्थाएं हैं। घूमने के लिए भी बढ़िया जगहें हैं, जैसे वाटरफॉल और बहुत सारी अन्य घूमने की जगहें।